Ya ka lai <hesitation> rarigny mintsy ra ôhatra oe <hesitation> lé <hesitation> gume biologique ein, <hesitation> atao lafo vidy zagny satria efa haintsika fa <hesitation> regny zao tegna tsara ho an'ny vatagnantsika tena tsara ho an'ny fahasalamagna sady amdregny koa anô ai afaka magnano zay ra tia ataonao <hesitation> tiagnao atao amnanjy satria mbola tsy vitan'olo izy fa anô mahandro ananjy amle f <hesitation> ra tianô andrahôgna ananjy.